Edesa nau le ko awemi se yami wayama ne masik <hesitation> maka lia he ka lea dame nilu wai lane me, wai lane mo paye mi wai yaihu wei la el manawa sitai si tutu si hule sitai si loi si heuni wenewa nemasik kehe ke'e me olem ane anea yele si anesi yana pui i'yele si asikola esi yele tepi esi du <hesitation> pedi pekai, pedi pekai wai la <hesitation> na de yamana dame nilu esi kalia <hesitation> ke akuise si ia kupana sitai si loi sia si yamana ne me ami tepi ema nami masika lai matutu maha euni mahono wenewa nem no hode maha sikola <hesitation> ma'a pui yele.